Han niyee' k'eh je' importancia reh nik'achariik ru'uum ru'uum la la k'achariik pues si si hat tah nacha'jeem awiib' tah qa'keh rinam verdad entonces hat tenes ke na nacha'jeem awiib' na nawajaam k'eh reh je'tii naa nacha'jeem awiib' je'tii panaj acuerpo reh a espíritu reh onteera reh nawii' kurik y je'tii je'laa' nawii' jenaj ak'achariik tz'oo' la k'achariik reh jenaj re're' demaciado k'eh importante ru'uum reh hoj onteera ka kab'an jee je'tii la sociedad